Nvinene ika hevuma hevum nsi rukor ara onor obhazio nta nsi rukor mmori nsam prasis nyi obhazi nzam okpoma nyi obhazi sa bhe kpoma mmoro bhevumene ara obhazi sa bhe vumene sanbhoro mmoa hotere obbazi mmoa hotere obhazi mmoro nzia nnabhere bha hofi nsaa nna bhinvu ranu nvuranu nterahon sam bhori ara nnene nzia njia ntan bheven nva bhoven nse bharoyor nnan hobha bhanyi humo njia nna nnema otumanum bha hiso ani bhero jia mom ora reje rukor sere ee esele edodoa fofone ado ba bha yina reje remare ara sa mum rejere mare sem ero bhoven a'osi ora fahara bhodemene be gwora ohum isin mme humo efi be rademene bha bha hiso sa me eboro mmorore otumanum onabhere ojia oko un hobhe bhihazum okpero nbobhe em higwa a'harara sa bhabo bha rakor ogwore ogwore obhoro eva o'hum isin ebhai bha rohono seva ebhai bha rohon se bhoro Enono bhovune enono fe eyai kwe eva bheven a bara bhefi rademene bha bhoven a'osire ekubho e ero eron be bhevibhevi ntara bhe nyi dor rademene a'onyen odor enani ebhoro eva bheven evi bha howum isin kwere ero sabhe bhen enono be ehop efi bha bhoven bhano baku nta erenyi enyibe enyi be ani abhorore eva ba fofone babha yina reje remare sa mumne se kere bhe bhe etietie ara sere ehumo esebho ere ya hiso evana domene esebho bha hevuma hevum are jere ororo mia ikarika ororo mia egbea a obhonitar mmo ba bha obhonina eku bha uya aru kore esi rukor ebhoro arobe aru enani ebhoro enyi be rukor evumene obhazio evumene bha eto ajenana je bhana nta dor eserevumene nta ovoi dor eba ora nta evumene evumene ani ebhorore ekure aru eva bhoven a'osi fé fẹ humo fofone be eva enyi fofone be se bhoro senabhere ee ebhorore ede yina rademene datis aro nor oro bhano bhayina rademene bhanyi bemenere sebhoro raru. E efene eba bharikpe se ba bharikpe nva bheven mme san mme san se bhareme rehorbho nmo nnamtoiwa ntor iwa nsase nhohojio singba rukpon nvanfi bhusi bhanwa nhumo nba san ba nva nsase ikubha njinmo ma ji hajankpev mmanze nta nnọ hoku onyi ntannan te hafa nse bhafa nnan si hafa mmanba bhanjenje san baru mmanan bhoven a'osi farabho ado eresi ado bhavi bhamom. So husa hududu kwa ndan yina ora ara gwa gwoyina reme adon ntan vinene bifo mana nzia mmana bheven abenana ba bheku ntanana nyina nta nan se hitom nyi fon abum bharema don nse bhito, bhito, bhito. bhito, ntoku nta rabhanambe babhaku nta rabha yai ikene, babhaku ntarabha yai igor, babhaku ntara bhaja imar bhajaro ora hitom sa hiku inyi be init abebhaku ntara bhaana nvanyibe babhaku ntana tom be no ara bba vera isu bhanyan kwa isu ikubhizam, janna bhaji ankana mme bhame bhasebho ara bha vera kure ma humo bhaba. Ba ntika ntor iwa sebe bharehorbho ja rarbhava ntombe nfara ra bha va ji mma bha humo bhaba ora nto ku onyi dor. Abhan abhan ara reje sa mom ora echere bhano babha yina nfara bhate hafa bhate hafa ara bha si hifa, reje ara sa mom gwora reje a' hebhome anor a' hitom ohararare ora sa a' a bhahara bhanyi bhano usere, bhana rebhan nta bhotare ma njan hum a' hum bha uya a' rebhane sebhore nzia mmamunanabhere nda nyidon lrom anum ara oro habhe humo nse hohabho nkure bhekpakpa re mmanse ohabho esebho ona refene sareku ntoro nan bhahabho obhoro so nang se so bhlro nda bhekpa kpa mman ba bheva ntoro ora ntoku onyi njenje sanji bha don ntan nabhere bhadon bhekpena kpene uyang kwan te njenje san ji bha don njibho nabhenam bhoven a'osi foro si aru ozama unpibhapib oro ase anne bhekpene uyan kwante so sanji bbadon nzia bhekpene bhoven fan nana ntanse sannan bhoven a'osi sanbheyi so si so bhoro bheyi bhanyi oyahiso namanam oja reje repin gwa reje sammom hozandobho bhakwamom inanainaio abe mmaode so ba orai arejere ahara bha sa do husaa. Bharodo ete gwen ora ovai, nta ora ovai ara bhareb ewen bharo kara bha humo bha nang okpare bhusa bhano ausere bha hivam a remeadon a'hevai sere sara bhava ebhenjere ara bha pina bemene bhava ebhenjere ara bha pina bemen bhanyen uyang bhaku ava bha si bhava iboji ara sub bhi gor a'hevai ovaire hanzen bhayina bhanyi bhusare gwora bhanyi a' bhiyazum bahara bhanyi howannene bhanyi bheven ba bhe due due due due sara tabho bharo afafa bemene bhenu nta saka bha fafa bemene bhe nure onor agwen gwo zab anibhoheda ozoma bhasebho araa bha yai bemene bhakaha ntika bhava ibo bha sure bhigor ovaire ovai so va igor opa sa bhefa henu ebhen bhahiso, sa bha da bharo ame mova so ame mobhana bho ntara bheva bhapina ntakara bhevapina, bharo abhehumo bhase abe bhavi habhasebha howanene a bhiyazum bhayi bem ahara bha muramurere sabha humo be bhase bho onohono opa bhanyi bere bhana bhere bhasa bhapa bhamurere bhase ono gwenjen sozere soro orabhon mona aka pema do egba ani nor bhegbe jo onor gwa dor efafa enu ezen bha hiso okakum mmara bhohava tor nọ kwenne hozen dor bha hiso. Bhasum ovaire bhanu bha bhanyi a' bhihazum bere bha murere ovai ahumo bha temo sabha se bha rekpune bhoro bhanyi bere sabha toro bhanyi bere sa bha murere oooo bhahumo ovai ara bhiyazum fine bha temooo bhamurere oo bha fere bhetoro ara etoma bhanyia bheva sea, bhano ba piri otar otare bhoro ȯ ȯ azazearo ovai gwem oja ame hora ovai gwem oja ame hora adabharo habha dado bhadado tutu onor gwara aja bhe har bhato bhayi bere se bhe har bhatobho gwora ame mozen bhanor ba bha vunene ebhen avara bhagwayire mma va ibo bhayian bhasub ovai bhigor ajio sabhe humo sa bheva ator bho ma bha reme a a amurere a'bhihazum a'osare ojo pa so kpa bheto, ehosare sa hemurere ara hotongharehar ekpon gwoja dat bharo onoo agwen gwa ibo ekahakaha bhoven izumana ekpi san hama ehar ora hesema sa bhanotum a'dor bhotobho bharo bhoven fora bhoven izumana ekpisan hama hehar ovai gwem ora ovai gwoja ogaro bhoven a'obe hozeo ono gwa bhoven a'obe ara abhozen bhoven a'obe san habhe hav ovai gwen ora onor gwora bhoven a'obe ozeo oro nor gwoja bhoven a'fen fa bhatar bheze bha hisovee. Ozeo ihuji ofa mmoba ntofi bo bhaonanan kwe mona mojaotaoro rokpasa roku ronyi onor gwora gwo tie ebhen avara bha pina bhasi bharemerehor harehar oyinar hibharere ara hovan bha hekpasere ara onono tu onyi mene hoku onyi onor ntoronu etoma ji bo aji ere kaka njia odam ara gwo mona mmaro onor a' gwen gwi bo aji ekaka bhoven a'obe san a'bhe har bhoven a'obe san hozeo an san fe honar oranio.